Ñukakak pakta allichirini kawasayta kuk allimikuy mikuyta mikuni, kay yanapay kushkata tukuy ayllukunaman kawsayta kuk alli mikuykunata randishpa alli kawsayta charichun makita churanchik puncha kawsayta kuk ñukapak alli mikuy, punllanta kay kawsayta tukuk mikuykunata mana illanachu kak, ñukanchik sinchi unkuy illak kankapak chaypimukuyka kiwakunawan, yuripi pukuk murukunwan, yurapi pukuk murukunawan rurashka mikunata mikuna kanchik, ashka vitaminas, minerales, shinallatak fibra nishkata charikta shinalatak chaypimanta chaypi mikuykuna alli wiñachik proteina nishka kay mi mikuynami kan kay atashpa lulun, aylla, chalwa, wagra, ñuñu, kaykuna ashtawankari ñukanchik wawakuna alli wiñanapuk yanapan. Ima <hesitation> ruraranapish sinchi sinchi kari kari kankapak chay chaypimanta chaupimata mikuyka sinchiyachimi kan mikunatami charina kanchik, kinua, arroz, maiz, cebada shinallatak yuka, papa, puka murukunata, kikinpak mikuyta shuk chuya yakuwammi mikuna kanchik tinbushka, mana kashpaka randishpa chuya yaukuwan, yuyari kinsa mikuna ishki aysha mikuyna, mikunatami punlla mikuna <hesitation> kanki shinallatak shuktak kashpa chunka kashpa, timbushka yakunatami upiana kanki, kanchis punllapi ñuka puk puku kawsayta kuk mikuy kuna kay kanchis punllakunapi imalla alli mikuykunta punllata mikuyta rikshinchik riksiri shuklla, kulla, jawa, patma, aycha, tingui, jawa, kay Yuyaypi charinki rrurashkalla mikuykunawan, puka kay tukushpi, <hesitation> kay tukuk tukupi rickuchichta charik mikuykuna kantami riksichin ashka cachi mishki wira charishkata killu kay tullpupi rikuchikta charik mikuykunata kaytami riksichin ashtka kachi mishki wira, charishkata, kay tullpupi rikuchik charik mikuyunata kaytami riksichin pichilla kachi mishki wirata charik rurashkallamantami miku <hesitation> mikunka imami kuyta yalli charishkata rikuchik tullpamanta yachanka, kunaykuna chagrashkalla chakrashkalla murukunata mikuna chay rurashka miku mikunapakta randikpak rrurashkalla mikunakunakuna pichilla mishkiki kachi wira charikpa ama washanpi mikunkichik Puka tullpipi rikuchika rikuchuchik kakpika mana mikunachu kan kashka kachi mishki wira charik <hesitation> mikuytapish mana mikunachu kani yuyaripi, pukak murukunchu mikuna kani mana kashpaka ñutushkata upiana kani, yuyaripi pukuk murukuna kay murukunaka mikukpi ñukanchik aycha kawsayka mana wakllirinchu ashtawanpish muru kari muri pipish alli mikuykuntami charin vitamina, minerales nishkakunata ñukanchik aycha kawasak <hesitation> allimanta kay murupi tiak mishki mikuy japishpa katinchik sinallatak ashtawan pachanata yarikayta illachinmi, llaktapi pukuk shiballatk kunan punllakunapi yuyaripi puka murukunta mikunami kan durazno, fresa, capuli, mandarina, manzanas, nishka murukunatami, <noise> yuyaripi pukuk murukuna mutushkapika Chunka ishkilla charik wawapak wira illak wakra ñuñuta randinki ñukanchik mishki churashka kunata ama mikunki mishki illak ñuñumanta rurashpa nishkata mikunki <hesitation> ashalla wirak charik ñuñumanta rurashka queso nushkata mikunki ñuñumanta rurashka mikuna mikuita mashna kutin mikunkishu puncha shina llatak kanchis punchapi mashna kutin tikmi ukka ñuñumanta rurashka mikunki punchanta kanchis punchata kinsa <hesitation> chushunki mana mikunki ima shina rikwi tukuni ñuka wawa ayarikaywan kashkata paipak ñawi mamapak muñiman kuchu yachik paypak shimita paskashpa paypak kalluta llushichin <noise> mana Waylla mikunakunaka potasio, hierro, acido folico, vitamina k y C fibra nishkatami ashkata charin, kaykunaka yanapanmi ñukanchik aycha ama <hesitation> yayakyuchun yuyakyachun ama walkirichun wakllirichun, shinallatak alli mikuykunami <hesitation> chichu warmikunapak, puka mikunaka vitamina, A, C, y B, potasio fibra nishkatami, ashkta charin chaykunaka yanapayta kunmi ñukanchik shunku ama unkurichun shinallatak alli llankanpak charinkapak, paku mikuna kunaka fibra vitamina B, C, E, kaykunata yanapayta kunmi kimsanta mikuykunta ñucanchik aycha <hesitation> chaskikunata, tullu sinchi kachun, aycha cara sumak cachun, shinallatak yurak shunku alli llankachu llankay charichun Llan naranja mikuykunaka fibra, vitmaina, A, B, C, E, nishkatami ashta charin kaykunana yanapantan kunmi kinkinpak ñawi alli ricunchun shinallatik, kikinpak akcha cara sumak kachun, yuyari tukuy tullpu mikunami mikuna kan kikinpak kawsaypi alli charintunkunkapak, laya vitaminas minerales, fibras, nishkatami, mikuna kan